Qo'shiq aytishni o'rganishni afzal ko'rmagan bo'lardim. Undan ko'ra cholg'u chalishni o'rganish osonroq deb o'ylayman. Chunki qo'shiq aytish bu hammaga ham tog'ri kelmaydigan yo'nalish deb o'ylamayman.